No fa mizaka izañy hoe loko maitso, maitso da raviñy hitañao zay ny an-tasainao voalohany raviñy da miaro natiora. Da ny hevitsy loko maitso izañy da fananteñana.